أنا أقدر أكتم نفسي تحت الماء لمدة ما بين ثلاثين إلى أربعين ثانية، بعدين أحتاج أطلع آخذ نفس ما أقدر أكتم أكثر من كذا لأني ما مدرب أو آخذ جروس في السباحة أو كتم النفس تحت الموية، لأنه يحتاج وقت أطول.